<noise> menurut kita kaweng kalo menurut kita kaweng biking kase bagus tu kaya sebelum dia pe hari h tu ada acara pengajian de pe malam kabawa tu ada acara rorio trus dia pe <noise> beso akad selesai akad <noise> itu selesai akad itu ada dia pe acara saro saro abis kalo so abis saro saro itu ada dia pe acara resepsi makang siang deng kalo malam lagi itu ada dia pe acara resepsi malam itu kaya dong maso undangan dong apa kaya makang kui yang tong kase siap abis baru kaya tong mulai baronggeng begitu itu kalo menurut kita.